Kao aminahy manokagna zao ai <hesitation> tsisy idiran'ana nôfy amina fandraisako fanapahan-kevitry, <hesitation> fao ôlo ny sasany ndraiky mino leha mino anazy regny, ohatra hoe tsara hono nôfy i akagny de <hesitation> tanterahigny, fa raha ohatra hoe ratsy izy akagny de tsy tanterahigny.